Ën dipinto a la parete pös pendilu bütand fazand dui pertüs e bütu dui tasei cun due vis e pöi apres pendu ël cuader e pöi saru le vis parei a ven pa giü